Pues já leih lau óho naum siempre láu já leig chaí no jo pues nji có fái oh siempre lau bá téh chá lau já le muo jóh naum noh nih óh pues lá uh bá téh chái chi bá fuu lau supongamos que chái chía zaí osa jo té osa náh fu loh fu jóh níh kúe muo bá fu muo fu dó muo jó tsá oh kó ni au la bá ngo ni ngi búo jó siempre laú chá oh kó ni íh chai do siempre lau ain chái lau raum muo tsá por que lau. Lau ih tsai do pues láu já léi tsái láu li taig tsái ngi koh fái lau ne muo tsá nei-nei tsái fai né muo jóh la jo já le muo loi lau lai íh zain lau ja leí cúa lau já léi bú bueno já lei lau ih-ih óho naum noh lau yíe moh óhh nuam noh. Sein zéh múo íh loi laug mou pero yíe muo jóh óh lá múo náh kó náh kuain cúa no pues la uh, la uh siempre main úh có pues la buh cúo náih óh cúa laí naíh lai máh carrera lau báh aiun máh participar ´h có evento lau éh có li zá lau fa carrera de caballo áu bá kúo laig cúo ko cúa chi jó la buo-la buo siempre cúo kó cúa chi héh lau ku chía ku aú ku chía láh óh. Zá éh gá chia jo siempre jaíg cúa no íh-íh có ku por que lau áin muo cúa noh aú lá bu aíg por que lau siempre muo ni ti aig áh óh ni tói íh cúa la bu siempre bá main lá bu cúa no fai óh gá méi tsá aí a si lau lai mei tspa aí asi au bein zé muo íh loi aí pero la mayor parte lau siempre lau naig lá naig kuh naig já lá lau muo lau já la siempre muo náh já lei cuá lau úh gaim muo tsá aíg yíe muo, muo caú náh cúo tsá áh déh laí invertir lau siempre chá ój tó ná muo tsá aíj siempre jéh tsá aíj lau la jó loi jo naum laú já léi cúa lá óh gi. Óho pues faín bá laig muo tsá qúe óho a sí pé náh yie muo, muoh caum láu óhio noh ná cúo tsá áh déh ná la néi íh ná laig tsa na jé tsá aig por que lau chá muo joh lu joh no siempre laú ngi óh, ngi óh éh lau de pende shía la zaí ku ni bá no ain nuam jáig óho chi pues siempre muo ná que sein íh lo loíg aig oh sein íh loi aig óho lau sein gi íh loigg aíh óho lau taig chai lau chá búo óh a si lau sein íh loi oh áh muo jó lau muo tó por que mayor parte óho lau múo tó lau aí muo tó lá jo lau óh naum já lé múo jóh naum siempre la oh lau chái noh lau já lei cúa já lei úh sain lau já lei. Óho lau já leí buh lau já lei lá jo gi búh no pues áh muo báih muo oh oh tó pe lau búh zái aí lau óh ni buh gi zái óh ni íh búh do jóh-jóh siempre lau-lau já leig chái noh chái múo aig laú bá cúo có mu chai muo laú bú no buh báh fú ngi laig doh éh nih baí buh aig óh-óh pues lá jo laig.